<laughs> Mbo hafahafa koa hevitry araiky zen̈y! Tsiary nandalo tan̈aty jerinakà fekiny handiniky zen̈y karakôry ataoko? Ia, fa izy koa za edy zen̈y efa tsy haiko e. Fa mivovoa karà amboa àby io fo baka za zen̈y. Fôtony fa tsy hay baka karakôry fomba atao ivolan̈ana amin'ny olombelon̈o àby io oe za zen̈y niôva amboa. <laughs> Fa zen̈y fo!